Ki in dorok na diding, adakunom di shiming ayɛt banet kutset ni kukyang. Idorok in na mining ikyɛng fin in da ra yet, na ra awon, ni tere adakunom, ni in ku tas ikyɛng fɛ yet kudaam 'in, ni in ku rip na di fuut ngma anɛn fi in ra anu shon wu, ayɛt kunom fɛ ku got, ni nnom fi ku mi gosok, nɛk kakƴɛ fi imi ra fɛ da i yet itek awo. Ni tin ku tas- ikyɛng fi i yet kudaam 'in, ni ikyɛng fi imi shim, fi in shim in ra ni kusot ꞌin, na sak ni in sɛ awɛng naton e. Ama fi in dorok azɔng, na tse nitu iya ntong, ifi moon ice nadiding, na baruneng, na banyaneng, banet irosok adakunom. Na ra yit abom, ni in fok yit ayɛt ifɛ adakunom, anɔng wu da ki nɔɔk yit awɛng afi ku-woso afɛ atuk e yɔng, a nɔɔk it kuyak ifi woso atuk e yɔng, fɛ adakunom da ki nɔɔk yit ni kusot atuk e yɔng. Ki in bɛ ari, na bi di- banet ari min kɔsɔ anɛ? Nɛk in ra yit awon e ni tsɔm itoon karɔ mamo hywining. Na ka ba rip ba kɔsɔ anɛ? Ke ba kɔsɔ kyang, na tsin di ija min, nɛk in bi nyon, in bi íbon ni shɛrɛshɛ ija fin in tot. Na di ikɔsɔ anɛ? Ama fi in di ikɔsɔ anɛ? Na ki ki tes ashi, ne nayak fi i da ya, ide ma i di- woso nɔng i da sot kyang, nɛk ke vit ku kyang de, imi ma na sɛ kudaam, nɛk akyɛ sak anɔng e, ide de i yet ikyɛng fi imi di tarang kudaam kusot azatse. Ama nɔng, na tin ra kutomong adakunom ni de ki in sɛ ikikak, kɛ itsɔm ayi, na nɔɔk nɛk iya kashon kutomong adakunom, ni kutomong mben, na kaakyɛ fin in ra. Ama fin in gang a di ija yɔng, na tse in tsin nɔ nitu- itomong ɔng fi in di ra kufi kubɔk in, in fɛ i yet itos. Akone yɔng, fin in da sonong azɔng, ni in tsɛt ikyɛng fin in di ki tarang kudaam yɔng ti itsɔm ana. In da ra kutomong ɔng, ki in ra, na di sɛ ikyɛng iya, na di sɛ ikyɛng itarang kudaam na kaki izen. Anɔng wu, adakunom da ki nɔɔk awɛng. Ama fin in ra, in bi zen fi i yet iyɔng fi in da tsi te wɛng. Ki in tsi te wɛng, na tsi bun ni tomong e, ifi tos e, ni in ra. Ama in ra, in bi izen fɛ na tse in tsi ya kuyak inom. Ama fi ya nayak inom, na tsin foon gyet na baruneng na zumung. Ni ra yit mbɔɔs, ni cɛɛt yit naton ikyɛng fɛ a yet a fi iwoso me yɔng. Ama nɔng na tin bung narɔ kutomong in, na bin ya kashon ni kutomong e, ma izen fɛ kawuwuri nye, ke kawuwuri nye, na wot ice na ra yit awon, nɛk ntere yet adakunom ni kuwoso me ngma fɛ a tseng bung ni yit, na kon ntomong zizɛɛt zizɛɛt. Kɛ kutomong ikap, kɛ kufi itot ija, kɛ kufi ibɔk, kɛ kaakƴɛ narɔ yɔng fin in di tseet yit, adakunom sak in tseng yit gyat ni bɛs yit gyat. Ni zen yɔng fin na tere yit iyɛrɛk wu nawuwuri, nɛk iwu wu a ki nɔɔk yit awɛng ayɛt nkyɔrɔng ɔng fin in ra yit. Ni in ra yit awon na sak katut fi in da men yit nda-, iwu ki tot yit, nɛk anɛ? Aman nkyɔrɔk nɛ aman banet teng ba kat na tuk naton ice banet bayɔng fɛ ba shim ba wɛs, ni ntset banet, ni in ra yit awon adakunom ki te yit gbip na kabik wu, na nasok wu na fɛ jɛrɛ na yɔng fɛ a nosong itak iyit, na ku ra yit awon. Ama fin in gang yit, kaangan da tseng, a da tse nɔ niti na men, na di ra awon ayɛt iyɛ wu ayɛt kameneng, adakunom da sak ni in di yit kadiding- katsong ayɛt banet kutset ni kukyang, nɔng na tere yit iyere wu, ayɛt banet fɛ ba bi kutset ni kukyang. Na ku tonong yit itɛrɛk iyɛ, na ra yit kaakyɛ nɛk iyerek wu. Nɛk kaakyɛ fi i ra ki i ra ayɛt adakunom awo, i ren fok i bi shan izang ngɔn natsong. Ayɛt izang fi da shan, i da yet itek a kɛ i da yet iduk e yɛ? Izang se kyɔng ti ikap fɛ anet kap, ki ikap, ki i tup ice nayak itek awo, i da tang yɛɛt awo. Ngɔn ice wu izen ɔng fi i bɛ itɛm e, kɛ itusung ayi, i da kok acɛp, nɛk akyɛ, a da worok gyat awo. Ide me dɔng izang ɔng anɔng, ki tup itek da tɛm itek, ki tup iduk e da tɛm iduk e. Akone yɔng, fɛ kaakƴɛ fi in da ra, tsɛt izɔk adakunom, a nɔɔk iyɛ ira itek, ni iyɛ ikyɛng ɔng fi i da sot ikyɛng itees ngma kusum ni kuwɔp, ni ikyɛng ɔng fi iyerek adakunom da sɛ iratek, ba idɔng fɛ banet-awe da fɛ, are yet atek na adakunom fɛ are yet atek awo. I se yet ikyɛng fi i da ra, ifɛ azining e yet adakunom na teng da tere, yɔng banet-awe da ne ba di rosok.